Ríga̱ mbaꞌa inii xábo̱. Ríga̱ xábo̱ ríí mu̱ꞌnamalóꞌ, ríí ríga̱ xábo̱ rí mu̱jñáa ñawánló, rí xí géꞌdoo nandii ñawánlóꞌ ma̱gaꞌwu̱u ñawánlóꞌ. Ríga̱ xábo̱ rí ma̱gaꞌwu̱u xtíin mangaa. Ríga̱ xábo̱ mangaa rí mu̱jñáaló <noise> guꞌwáló mangaa. <noise> ríga̱ xábo̱ mangaa ríí, e̱ste̱e̱, ma̱gaꞌwu̱u xúba̱ mangaa. <noise> ríga̱ xábo̱ mangaa ríí, e̱ste̱e̱, ma̱gaꞌwu̱u khaa. Baño mangaa. Ríga̱ mangaa xábo̱ mangaa <noise> rí mo̱o̱-jaꞌnii ma̱gu̱maaꞌ desinfectar mangaa awúun taza drégo̱o̱ rí nakuámi̱xálóꞌ. Ríga̱ xábo̱ mangaa rí <noise> magu̱u̱ mangaa, e̱ste̱e̱, ma̱gaꞌwu̱u traste, ríí cubeta rí ndaꞌyóo ma̱gu̱maa desinfectar rí ju̱ba̱ꞌ. <noise> xúgíí rúꞌkho̱ juun rí, <noise> ríga̱ mbaꞌai inii guéño xábo̱, aján. Xábo̱ ma̱gaꞌwu̱u xtíin mangaa rí tsúꞌkhaa mangaa xtíin mangaa rí xóo xtíin xóo ko̱ꞌ-xtátso̱n, jajánꞌ. Ríga̱ xábo̱ mangaa rúꞌkho̱ mangaa, <noise> creo que ya.